<hesitation> මම නම් හිතනවා සම්පූර්ණයෙන්ම අවංක වෙන එක <hesitation> කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. මේකේ කරන්ඩ පුළුවන් ද කියලා අහලා තියනවා. ඇත්තටම කරන්ඩ පුළුවන්. එකම දේ <hesitation> ගොඩක් අය හිතනවා එහෙම අවංක වුණොත් තව ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා. සමහර විට ඇත්ත කිව්වහම ඒවාට මොනාද <hesitation> ඵල විපාක මොනාහරි දඬුවම් ලැබෙයි. <hesitation> තව සමහර ලැබෙන්ඩ තියන දීමනා අහිමි වෙයි එහෙම කියලා. ඒ වුණාට අවංක වුණොත් ඒක තමන්ගෙ හෘද සාක්ෂියටත් එකඟයි නේ. එතකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අවංක වෙන්ඩ ඕනෙ කියලයි මං හිතන්නේ. ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත් අපිට ඒ මොහොතට ඒක <hesitation> අපිට ප්‍රශ්නයක් වගේ පෙනුනට අපි <hesitation> හොඳින් ඒ අවංකව වැඩ කරොත් ඒ වල ප්‍රතිඵල ඇත්තටම කවදා හරිම අපිට ලැබෙනවා කියලා තමයි මං හිතන්නේ. ඒක නිසා <hesitation> අවංකව අපි කරන රැකියාවද අපේ <hesitation> සම්බන්ධතා වලදීද අවංකව ඉන්න එක ඇත්තටම කරන්ඩ පුළුවන් දෙයක්. අපි කරන්ඩ ඕනේ දෙයක් කියලයි මං හිතන්නේ.